Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii è kùwȧìŋ maŋ bù gbȧgbȧ, e bù lɛ nȧŋ yaȧ e bù sie, e sìè, e sìè kɔnèɛ, e yèɛ è kɔ̀ȧ e dèèmè ke sènɛ̀ɛ e kɛ̀ɛ̀ lɛ, ɔ̀ɔ̀ɔ̀ ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii e laa bu lɛ̀, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii è kuwȧìŋ e bù, e e e bù sìè kuiɛ̀, dièsua zȧ maŋ bù miiŋ mȧŋ yaȧ, e sieɛ̀ sèè mùŋ naŋ kɛ̀ɛ̀ mùŋ donȧiŋ nyùnò maiŋ jùȧ, mùŋ jùò niìŋ ke saaà kè yaȧa lɛ̀ kɛ̀ mȧŋ nyiŋ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ mȧŋ nyiŋ sùȧŋ, mùŋ sùɔ̀ŋ kpeiŋ e bù lɛ yaȧa lɛ̀ tiŋ ȧŋ nyaaŋ e laa bu, tiŋ pɛɛ è siaŋ wèè e nɛ̀ŋje jèe, ɔ̀ɔ̀ wɔŋ sieɔ̀ bȧa yȧa ȧŋ nyaaŋ wɔŋ mȧŋkinòɔ, wɔŋ mȧŋkinòɔ wuŋ e bù niŋ nɛ̀, mȧiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ, mȧiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ mȧiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ tìnga kɛ̀ anyùùŋ nyaŋ ȧiŋ bȧȧnè e bù e bù kui lɛ̀, ȧŋ baanȧiŋ e bù kui lɛ̀ kɛ̀ anyùùŋ nyaŋ àiŋ sìà maŋ rawà gbeegbèè mɛɛ̀ŋ bȧ sùȧ, ȧȧ kpeiŋ tii àŋ kɔ̀àìŋ naȧŋ è dene naȧŋ maŋ saaŋ gbeegbèè maŋ dìì è hnȧŋ è jèìŋ, soo e bù lɛɛ̀ yɛ̀ì nɔ̀ŋ kiiŋ nɛ̀ yaà, è kɛɛ sieɛ̀ e niŋ tìngȧ, e gɔ̀ɛ̀ɛ̀ saaȧ ye niŋ gè bù lɛ yèɛ ȧŋ nyaaŋ laa bu lɛ̀ yɛ̀ì yè nyɛneŋ kèè bù lɛ.